Té verde, té neigro. Bòm, no gh'ò idea de atri tipi de té. O twining, tra i tipi de té neigri, che pöi ean quelli nornali, scin à un pö de tempo fa. O lipton anche. Pöi o té freido, che o se fa co-o limon ò con o persego, ma o l'é unn'atra cösa.